جنازتي اكيد طبعا لان في الوقت دا الشخص اكيد مش عايز حاجه او هو مخدتش حاجه من الدنيا غير العمل الصالح و الناس تدعيلو فيتمني ان كل الناس تبقي معاه في جنازته و بتدعيلو و بتفتكرلو سيرتو الحلوه و زعلانين فعلا علي افتقادهم للشخص دا